Poçi elektrik duhet me u vnu n’lluster edhe prej ndrrusit t’rrymes me lshu ose me nal <hesitation> elektriciteti shkon ndrr- bohet dritë kur rryma elektrike kalon në ni far fije shumë t’holl edhe bon shkëndija.